<hesitation> rupa-rupanna warna pole ri bahasa ogi e engka yaseng warna cellaq, engka yaseng gauq, <hesitation> pute, <hesitation> mabolong, engka abu makudaraq, abu- engka yaseng abu abu-abu, engka to riyaseng warna bakko sibawa sikolaq. Jadi yenaro onnaq <hesitation> rupa-rupanna warna de pole ri bahasa ogi e.